أن نفضل العيش في قرية صغيرة تكون بعيدا عن الزحام والضوضاء والملوثات السمعية والملوثات البطرية هذه دائما تكون في المدند رغم ما بها من تقدم وبها من تكنولوجيا إلا أن بها أمراض كثيرة جدا، أما القرية الصغيرة بها من قلة التكنولوجيا والتقدم الا انها مريحة للأعصاب.